ब्यो तै बजट बणाणो। सबसे पैली मेन मेन खर्चा जू छन ऊक बजट बणा दिण। जनकी जगह खाणू पीणा सामान कपडा सजावट और फोटोग्राफी खर्चा जू छन सीमा तैय कौरी दीण ये से ज्यादा खर्चा हमन ईं चीज पर नी कन।